Pues acuj cuat par a ayarmi andon miperand mindok parman doc casam atotowand an andoc a acuej parmatch tield kenyat a veces nai nainchu o quejeste aran amviet min min dog par mamban doloyot nal matol choyonol olonok akier y pues amviet makier este aon sombey y a veces pues nanguin a veces este gumi tan tan nanguin per lean wind amviet aran par pardon ma masanbichield a towand de olonok ujam candiet matsam miulch.